هو من مزايا الشهرة انو العبد تولي عندو برشا فرص للهدمة يولي عندو قوة للتاثير الاجتماعي فلعباد معناها تولي العباد ياسر تحبو وتسمع كلامو اكيد الفلوس و الاحترام اما ملعيوب انو تولي معادش عندو العبد خصوصية الناس كل تدخل فيه يولي عندو برشا ضغط نفسي و حتى العلاقات الشخصية يولي فيها شوية شك